Pikipiki hamu n'obugaali nibyo bikirayo kweyambisibwa abantu b'omu kicweka kyange biro bya hati habwokuba nibigendaa mu bicweka ebya hara n'obuguudo obutaito nibihikayo kandi tibirikwetaagisa sente nyingi kubikozesa

Omu kyaro kyange obu haali hatakagwireyo enjura okumara akaire akaraihire nkasobora okuba nyina amaizi gange agarukumara hakuba nkaba ndegeze amaizi nyahwire mu bupiira nyahwire mu tanka omu nju okurora ningakwata kurungi kumpikya ha kasumi ako nambere enjura eriba neeyongera kugwera hanyuma omu by'okulima oteekaniza kara amasinde gaawe ogaleka aho olindirra enjura h'erigwera nukwo osoble kubyara ebirimwa b

Abeebembezi nibasobora kuteera omuranga mu kyaro kyange nibasobororra abazaire omugaso gw'okusomesa abaana kandi n'okubaha ebyetaago ebikwetaagisa ha masomero nukwo basobole kusoma kurungi

Kirungi muno abakazi n'abasaija kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba obu baraayekebeza bakasanga tibaine siliimu nibeeyongera kwerinda kutakatu kutatunga akahuka ka siliimu aheeru y'obufu y'obufumbo bwabo kandi abo abakuba baine siliimu nkibayambaho kutandika emibazi n'okwerinda kugenda aheeru kujanjaaza akahuka aka siliimu

Omwebembezi omurungi naasemerra kuba n'engeso enungi nka obuhulizi okuhuliiriza abantu aba arukwebembera n'okwetwara kurungi omu bantu b'ekicweka kye nukwo akaba ky'okurorraaho

Abakazi nibasobora kukora emirimo eyeetali emu n'emu omu kicweka kyange habwokuba bamu hali bo basomesa abamu bajanjabi omu marwarro abamu batunda ebyokulya omu butale binu byona nibabikora obu ni nibatunga sente ezi basobora kweyambisa kwehikyaho ekyo eki bakuba nibeetaaga

Obusumi oburukukira obwingi enjura obu eba neegwa nkira kutaaha mu nju nkooku bagamba ngu obu oikara aheeru enjura negwa osobora kuterwa enkuba nkira kutaaha mu nju n'ekindi obusumi oburukukira obwingi enjura obu eba neegwa nkira kugya ha musaara gwange ntandika kusaba Mukama Ruhanga

Obuleemezi bw'abantu batangatangana mu bwire bw'enjura nukwe kuba n'emihanda eyeesisikaire enyakwine obuterre eyeekubaleetereza kutunga butandwa kandi n'obwire obundi nikireetereza amaizi kuba maingi kandi gakasiisa ebirimwa ebi bakuba balimire

Ekintu eky'amaani kakuba ahwaho akasumi kaingi omu kyaro ky'owaitu hatakagwireyo enjura okukira muno abi ebirimwa byaitu tubiseeserra amaizi tuseeserra amaizi doodo tuseeserra amaizi ebihimba kurora twalengaho okuleetaho rundi kutunga ekyokulya

Obunaku buleeteriize abaana abaingi okuruga mu masomero habwokuba tibaine byetagwa nk'ebitabu ekalaamu n'ebindi n'ebisale eb'isomero

Obuleemeezi obu abalimi omu kicweka kyange obu barukutangatangana nunkwo okw'ebirimwa okugura sente ntaito noosanga omuntu akozeseze sente nyingi muno mu kulima kubyaara kwombera kugesa baitu hanyuma y'okutahya ebyokulya omu ka noosanga kilo y'ebicooli naagitunda siringi rusanju siringi bitaano kandi noosanga sente ze ezi tiirukurugamu noosanga omusuubuzi owaakumuguraho ekyokulya eki uwe nakigoba okukira owaanyakukirimire

Amoogero tugogya rundi tugasiimuura n'amaizi nukwo aba aba ebyolooni tubyokyayo kandi tubisingorra

Mu kulima tweyambisa enfuka tweyambisa ebipanga ntweyambisa enengere fooka endemu ebitiyo n'ebintu bingi muno

Obu mba ntaine sente ezi kumara kusasurra abaana bange fiizi ha isomero nyehoza mu banywani bange mm baanyohozaayo sente nukwe kiro kindi obu nkuzitunga ninzibagarurraamu err kandi ninsobora n'okutunda ebintu ebindi nk'ebisoro embuzi ebinyonyi nk'enkoko nukwe nsobole kutunga se

Ebyokulya ebi ndya obutoosa nkira kubiiha omu misiri yange habwokuba nanyowe ndima nk'ebitooke ebihimba ebicooli ebindi ebyokulya obumu na bumu nkira kubigura ha maduuka hamu n'omu butale

Obu mpurra amasu omuka yange nteekaho ebizina by'ediini n'ebizina ebindi eby'okugarra obwomeezi bwange omu businge mpurra nsemeriirwe muno obu mba nimpuliriza ebizina ebi n'okurora ebisisani ebirungi muno nka ee ee nka fiilimu eza Yesu

Ediini eyambireho abantu abajwaraga empali mu maramizo saaha zinu nibajwara kurungi engoye eziraihire ezikubaswekaho haakire enfundo zaabo zireke kugendera aheeru

Omuzaire abaana baawe oine kubateererra ngu ebikoosi ebibi biinemu obuzibu obateererre ngu mu bikoosi tiharugamu karungi ngu byona ebirugamu bibi

Omu bwire obw'ejura abantu bahurra embeho nyingi abamu batunga endwaire ezikuleetwa enjura kandi abakurubata mu muhanda batangatangana enguudo ezibi nk'abaamotoka na pikipiki basanga ebisaabu n'obuterre mu nguudo

Kintu kikuru muno kwoga buli kiro habwokuba mulingo gumu gw'okulinda obwecumu bw'emibiri yaitu kutangira oburwaire obusobora kukwata omuntu kurabira mu burofu kikuru muno kwoga buli kiro

Obulemeezi bwingi muno obu osobora kutunga kasinga oyetaba omu bikoosi ebibi habwokuba omu bikoosi ebibi noosobora kumalirra okwasirwe nk'omusuma kandi bakutwaire ha pooliisi obundi osobora kumalirra otungire obutandwa omukurabira mu bikoosi ebibi ebi okuba olimu

Obu harabaho akasumi akaraihire enjura etagwire mbyara obusiri bwange obw'ekicumbiro doodo enyamusiri enjagi grini pepa n'ebindi nimbiseserra amaizi kandi tukizire n'okurubata omwanya oguraihireho okuserra amaizi g'okukozesa

Abaana b'omu kicweka kyange bazaana emizaano enyingi muno bazaana emizaano nka okuguruka omupiira bongera bazaana omuzaano ogundi ogu twazaine tuli bato ogu bakweta tapo

Amasomero nigasobora kuteeraniza abaay abeegi abaine obulema n'abataine bulema omu kitebe kimu kandi abeegi abo basobora okugonzangana bakafiibwaaho nk'abaana abandi kandi bahurra boona bali kintu kimu

Ebitebe binu eby'abakozi kweteerana cooperative bireesere enkurakurana omu bicweka kyaitu habwokuba nibeegesa abantu okulima obu oraaba otaine sente z'okulima noogenda noihayo sente ezoorukurora nogya kulimisa siizo obwire obu obu oraamara kulima okaihamu ebyokulya byawe okatunda nukwo osobole kugarukayo okasasura sente ezi naiwe okasigazaaho ezoorakozesa

Omulimo ogunkora obu mba ntakabyamire mbanza ndya obu mmara kulya nyikaraho nindoraho tiivi nindora emizaano obu mmara kurora emizaano nsaba obu mmara kusaba mbyama

Omu kyaro kyaitu enjura obu eba etagwire ebimera tubisesirra amaizi kuhikya obu byera obu ejura egwa tuleka kuseesirra obu egumizaamu etagwire tuseesirra kuhikya obu byera tukabiiha mu musiri nikyo tukora ekyo kurora twasobora kulima n'okutunga eky'okulya

Abeegi abaine obulema abasoma babateeraho ebintu ebyabo ebi bakusomeraho bakeetegereza nukwo baraamara kusoma basobole kutunga obwo obwo emigisa nkey'abaana abandi

Enju yange ngirinda kurungi kurora yaikara neeyera obu ningisiimuraga obutoosa nindimirra n'aheeru yayo kurora naho haikara niheera noo obundi n'obundi nkira kuteeramu n'enyamambuubi ezikuba zombekeremu haiguru mu nju omu

Omuzaire onu nimmusaba okugumiisiriza omwana ogu aleke okumugirra ekiniga ekingi muno ekisobora okuleetereza obuzibu aserre abantu abatendekerwe mu kuteererra n'okuhanuura hamu n'abaana abanyakugiire mu ngeso ezirukusana ziti kandi mu byona asabire omwana we

Obu mpurra obujwahi obwingi nsobora kuhuumuraho obu ninyikarra omu kicweka ekiculiire rundi nimbyama nimpuumuraho ebi ebintu ebibiri nibyo nkira muno kukora

Ekyanyenkya kunu tukira kulya obuhoro ebyokulya ebi ocumbire ekiro oyongera obirya nyenkya hanyuma oihireho eki naitwe tulya emigaate n'eby'enju

Ebijuma ebitakwetaaga n'okwongeramu sukaali obu okuba noobirya nibyo nka binu ananaasi ebyenju ebi ebintu obu okuba noobirya rundi omigire jwici yabyo tibikwetaaga kugamba ngu rundi byayetaaga sukaali ebyo nibyemarra byonka

Kupakira abantu abaingi muno mu motoka kukira enamba y'abantu basemeriire kuba bali mu matoka omu ekindi kubaliza ha simu kunu noovuga ebi nibyo ebintu ebikizire kuleeta butandwa omu nguudo munu mu Uganda

Akasumi ah ka nahuliiremu omuhimbo omwingi muno nkasemererwa muno nahurra ngu omuhimbo ogu ndoho mwingi muno habwokuba eki nali ndozere rundi eki naboine kiro eki nkaba ntakakitangatanganaga mu bwomeezi bwange nkasemererwa muno ekikumara

Abagurusi n'abakaikuru nibasanga obulemeezi bw'amaani muno ha nguudo enguudo zirumu ebiina kunu owaitu haliyo obusozi kwija kurora yarubata yagenda hantu kigumire muno hali we ebi mbibatalibaniza muno abandi bafiire n'amaiso tibakusobora kurora tibaine n'eky'okubayamba

Abantu omu Uganda nibasemerra kwerinda batateeraine obu baraba batasobora kwerinda batateeraine bakozese akapiira rundi beekebeze batakateeraine na muntu weena nukwo basobole okubinga rundi okukehya okuraranga kw'oburwaire